नन्सर् देन इ बे खमनि कोए ओरै पेदि जुबत् मजन्ग् मौ कबए, अन्गन् बिदत् कुसि नन्सर् को नैन ननि है। जेरे बेदि नन्सर खमनि मौ असिन, बिदिन अरमिन लसिलसिन सनि हुइन मौ लन्ग्बैथत्। अरेल गसे बे खमनि कोए मजन्गिन् मजन्ग् खलम् लन्ग्थन्ग् देन थगै है, बो इजन्ग्ब मिल इजु लैन थन ननि है खमनि पोरो कोए मौ दे। दिकोथो ज, गिजर् ज, गत्सि गोब बुजि लन्ग् ननि है स खमनि पोरो कोए मौ। अरेल अम्बिकोब सन कि गत्सो ननि है नुक् मौ गन् खमनि पोरो कोए। अम्ब्रै फुतुरे अव्ब बिदत् बिजिन खमनि प्रोजेक्त् पोरो मन्गन् नन्सर, अम्ब्रै जेरे देन मौ देन्ग् बिदिन बिको मजन्गिन मजन्ग् मौ लन्ग्मन्जबए। ज मौ ह कुद कोए तोम् खलम् नन है, मजन्गिन् मन्जर लसिलसिन सनि हुइन बुसु पोरो कोए मौ। अम्ब्रै ग्रुपो मौ देन्ग् ब खत्सिन खत्सिन दुक देख ननि मौ लन्ग्थन्ग् नन है, मलैफनि कोए कोन सोन्ग्, ननि पोइन्त् पोरो कोए ब लक्शिन रन्ग् नन्गु, ते मजन्गिन मजन्गिन मौ लन्ग्मन्जबए बिदिन।